Wak takan selalu senuka kou rawon iyenlah gak kawasan a ramai seperti bei musim aktiviti wak isak.

Wak acara selalu wak nerayak gak likoukou, wak napun keluwargakou musim lau nyat seperti ji lau Rayak.

Bei, akou sentiasa bei pisak alat muzik seperti gitar, seruling jegem arkodiyen.

Mula memang bei susah sebap ekonomi negara debei ngak maju angai tapi ajau hal bisnes gak negara kou ngak stabil sebap idak a negara luwer masuok mebukak melabur bisnes gak negara kou

Wak sibet kou sempena lau kenasusou kou, akou subet majlis sambutan keramaian seperti ji majlis kesukuran.

bei cukup stabil, setiap program kuman peritah memang ngak stabil tuu debai bak debei stabil ji agei ji den kou

Benateang wak biasa ji wak nimen dagen masarakat kou wak ji den kou iyenlah siaw, sapek, asou, manouk jegem kuyad.

Dagen negeri ito wak bangsa wak nimun iyen lah sayur buwak piseang buwak balek bunga ros jegem bunga matahari.

wak kerja rumah sekul wak kena taau kou, wak paling susah bak sibet ienlah dagen matematik

program dagen radiyou wak paling senuka kou menaah ienlah berita serta jegum hiburan

Mun bak menulong a mahou pasel mula siyen bak pedageng kena tenulong siyen mesti menyuwak duwit kuman agensi wak sah taken menyuwak contoh seperti ji gak Tekun.

Teknoloji wak paling akou kuwatir dagen duniya moden ajau yenlah teknoloji kimia.

Penyakit wak kuawatir angai dagen negara kou yenlah seperti kovid jegem rabis. Yen boleh mengancam kesihatan dagen likou.

Kepentingan angai pusok paa yenlah menjaga kebersihan mengeang bei kuman pedeket gak paa

seni bangsa liko iban wak ngajat ien senuka kou sebab tarian loyien sama jegum musik wak nebak loyien sak gong jegum sanen

Akou suka pebak wasep yen lah dagen baik telabau jegem sakai kou jegem kawak pebak menaah berita yau wak dagen dengah sakai

benateng wak nimen gak dagen Masyarakat kou ienlah asou, sieang, babui, siyaw itik bagoong, asak

Bei a kei yian sama umur pebak teknologi lain-lain yianlah terpulang gak loyian wak inou ji bebak atau data bebak igek loyian atau sibat loyian.

akou bei ngak madou motosikal, basikal, keretak, speed boat jegum moto umek gak wak bak-bak telou mapun guun dagen sungai

cuaca lau ito kurang diak ji den kou, bah a laan ien awan bilem agai ji gidei pala jumit jegum bei kawak tan isieng ujan jumit-jumik

Subjek wak senuka kou gak sekul iyenlah bioloji sebab telo bioloji telo taau ji organ dagen badan telo serta fungsi-fungsi organ iyen.

awan gak takan kou diam itou bilem agai ji, bila-bila masa un ji lau bak ujan serta bak bugaih ji jumik sebab bei pangai ngak tan keman bah lahaan ien mapun gak gidei

Bei cuaca berubah gak dagen negara kou dagen peluen taon iyen sebab ajau ito telo peden ji mun musim a pala loyen ujan mun musim ujan loyen pala iyenlah da tentu ji.

Program radeyu wak senuka kou iyenlah lagu permintaan Melanau serta kawak wak bergendang atau bermukun atau puon bertandak laei a liko Mukah.

serita wak paling taau a bei dagen budaya kou ienlah Serita pasel kekuatan atau kow jed tugau, tugau manusia melanau paling jed dagen masa ien

Naseng kou pasal tutui sukan berkumplan dari sukan adep yianlah telo kena bak sharing atau berbagi wak inoulah ji strategik telo yian.

Kerja wak lo kou ialah ba jadi cikgu kerja yian diak angai ji den kou kena bak mengajar aniek bangsa telo bak tukang bak pandai supaya lo yian nyat jadi a diak.

artis atau a tukang dagen liko wak teniman kou, ienlah sudirman haji arshad, sudirman haji arshad berlagu diak agai yau jegum diminat oleh semua masyarakat

Wak nisak aneak-aneak umik dagen masarakat kou yenlah pisak siban, pisak asin, pisak kakeang, pisak sisek, pisak pelim, pisak guli, pisak gup.

AI ito akou nda berapa taao kawak wak ino erti AI kemungkinan Artificial Investigation atau puon teknoloji-teknoloji baao wak sibet ajau ito.

Tinatama kena menuluong mengajer aneak-aneak loyen yenlah bak pegui ji wak inou ji kerja rumah loyen awak penadak Cikgu bak subet, jadi mun aneak umit nda taao kena duayen tuluong mengajer.

Telepon paa kou wak dabei diyak atau puon wak dabei sevis iyen masa akou pulek kapoung sebab mun pulek kapuong sevis gak kapuong atau line internet siyen da kena terimak.

Sukan wak diyak bak gui iyenlah badminto sebab dagen badminton telo kena pegui tan jelawaih-jelawaih a pisak be tan strategi bak mengalah apah a lawen loyen iyen.

Binatang wak niman dalam masyarakat melo sapik siaw sabung siaw bak kan.munda wak kei wakan dagen gu, un lah agie

Keadaan sekul gak takan kou ndalah diyak angai sebab ajau itou keadaan gak giyen susah angai tan bak gian parking sebab idak angai keritak jegem idak angai a menului mapun sekul yen.

Serangga paling ayeng gak takan asel kou iyenlah selangatip benateang selangatip ito idak angai ji bekeliyaran gak kapuong kapuong giyen den kou ajau.

Akou kuawatir angai pasel kesihatan gak negara kou yenlah hospital atau klinik nda bei sukup ji a pakar serta bekakaih bak loyen serta kawak ubat puun debei sukup ji

akou meyubak jegum pejimat duwit dagen keluarga kou, ienlah melei barang wak perlu un ji, mun barang rumah ji barang wakkan barang kek, mun agei bajau ji da iboh un melei iew

akou lebih suka dagen lebok sebab cuaca gak liko melou ajau itou da menentu, mun pala lasuk angai jegum mun ujan kelijah un, kelijah kawak bugaih kawak bei tapak jegum banjir kawa ji.

Masarakat kena menuluong wak a memelukan, deloyen kena pengan a yen mapun Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun bejupa Yang Berhormat yen a ngak peniliek bak mewakil loyen.

Takan rawon wak lok napun kou iyenlah Holyland, telo kena pegui ji gian tempat kelahiran Tuhan Yesus jegem kawak gian siyen nejejeng jegem gunung Kalvari jegum serta kubur siyen.

. mun bei masa jelau bak belajer hobi baau ienlah kutan tan pisak takraw jadi tek eh jadi killer tekong, killer kutan tan melibas bola sepak takraw ien tuneh, wak ien susah tan skill, ien kena bak najer selalu

Bangsa pindah mapun likou kek gak negara kou yenlah bangsa kina sebap loyen itou a bisness minded. Mun bisness deloyen ndabei maju tan dagen likou itou loyen pindah jegem mencubak gak likou kek

Kepentingan selalu pusuok paa iyenlah telo selalu bersi telo kena mengelak kuman penyakit bejangkit jadi telo da watir mun telo tan kalijah bak keman tan.

Bangsa teknoloji nebak kou iyen lah komputer, komputer ito telo kena subet kerja senang jegum laju kawak kena kawak bak medipeh dagen iyen wak ino ji penting

Ubat a sabei wak bei dagen budayakou yenlah, speak, liya, baun, binyou, bawuong apuk. Itou ramuan nebak loyen bak mubat

cuti wak senuka kou ienlah cuti musim krismas, cuti musim ien kena akou pulek liko. Kena bak petemu tina tama serta janek janek serta saudara mara kena bak bekumpul keman berabih

Jelawaih guruk atau poun mentor wak segak kou wak ngak mempengaruhi hidup kou iyenlah guruk, guruk iyen aniek puon gareng tapi siyen mengajer diyak angai jegem murid semua pahem.

Wak kena kuwatir kou pasel telepon iyen lah mun telo pebak kredit mun telo pawot angai laju angai kajih mun pra telo akan bayar nyat jegem musuh ajau ito iyen lah scamma wak bak menikau duwit telo

Pasel pebak cara bank online yen mejimet masa telo ,sebab mun telo pebak yen telo da payah bak mapun bank jegem telo puun kena a subet wa yen laju jegum gak gaan un.

benateng wak paling mudei den kou ienlah asou, asou itou asou imen aneak kou, asou itou sien ngak matai, jadi lau ien un akou betemu paling mudei gak sien

perkhidmatan awam wak penikir kou paling penting gak dagen Masyarakat, ienlah jabatan kerja raya, sebab jabatan kerja raya itou, loyien subet jalan, subet jambatan jegum merepair wak lub bei lubeng baau jalan

wak imun wak selalu den kou ienlah kayou, kayou itou kayou wak keman likou a, kayou itou mun da ingat kou kayou Sakura, bunga siyen sedap ji mun lian pebunga

Wak nebangga kou iyenlah akou bei lebok kou debei serta juk kawak akou kena menyekul anek kou bak pemadai serta loyen puon bei kerja diyak

Liyan agei mudak akou lok bak nyadin cikgu sebap profesi cikgu diyak ji den kou kena mengajer aneak umit bak nyadi tukeng jegem pemandai jegem bak diyak udip mudei neh sepaya loyen kena bak memimpin rakyat.

Bei cuaca berubah dagen negara ko keman 10 tahun sabei. Mun sabei lian lakah tetap lakah lian suluh tetap suluh, tapi ajau ito lian suluh jadi lakah lian lakah jadi suluh.

. Inou serangga paling ayeng gak takan asel nou? Serangga paling ayeng gak takan kou yenlah kala jengking ataupun sengatip laei telabau likou. Kala jengking yen nyat akou peden.

Ji bengsa wak imun atau bunga wak ngak den kou dagen migu itou yenlah bunga bogenvila. Bunga yen ji den kou tiyap-tiyap lakau ji pebunga, nda taou bei masa loyen ji

Mun kena bak belajar ako lok skill bak subat kereta jadi bilun mun telo subet kereta jadi bilun da sesak angai jalan, nebak telo ajau ito jam gidei ginan.

Cara bak temu janji mapun doktor gak negara kou iyenlah, Mun gak klinik telo mapun kaunta klinik gak hospital telo mapun kaunta hospital jadi telo pedengah bila masa lau bulan ji telo bak jumpa doktor.

Memang bei jalak wak takan suci gak kou jegem gak keluwerga kou yenlah gerija. Gerija telou sebiyeang menyabek maap, menyabek ampun, menyabek bereket, menyabek a supaya mun telou pedeh bak diyak

wak nebangga kou ienlah akou kena subert kerja dagen masa adet jegum sempurna serta jegum kawak akou kena melei lebok

Rasa kou pasel tuwon iyenlah telo kena menyelamet telo mun karam aloi dagen sungai jegem kawak telo kena bak mengajer anek-anek telo mun telo taau tuwon.